<hesitation> Muu noikei gere waka apakokuoi, <hesitation> tontoge ama tontoge, half past five four o. clock <hesitation> tosimoromo exercise erokuo nagai field ere toi kunkuromon. <hesitation> one hour egu five o. clock kotorogu <hesitation> muro toi egu umaro redi erosio wakai mepio. <hesitation> Around seven numaku seven o. clock egu <hesitation> breakfast eromino egu toi egu wakai mui: <hesitation> wakabout soft boat nogomo egu work ee meguo <hesitation> boat fare tuntugu egu toi komuro <hesitation> egu simaro punpomino, <hesitation> small buka island ere miro toi egu office ere mei <hesitation> eight, thirty mauroba office ere nunnugu. Office ere tontoge mimo tee work apakokui amama noico, mm. Noke <hesitation> roikene nice puum <hesitation> quire. <hesitation> Ee taguoio poigommoi puum kogogoipogiguo, nkomma waka enogu pay master, egu work man public servant, health workers, ama iko health workers paigomnoa puum konkogogoipogigui egu tee paiga quire konkogogoipogiguo, pun ere piasinoge paigomma allowance or otm call or dma or aike paigomma system ee tou pupunpoipunguine. Egu tee opo rogoimagu egu system gere tpa raising etoipoku. egu toi input etai okegere all scroll payroll, payroll poru kagu, egu paigomma allowance egu toi forthnight ere punpai egu neke ee aike calculating erakokui overtime. ioikene iko over time etaguine overtime ee monday to friday egu ee weekend egu, tee kuu etasi calculating, tee ioikene department concern, taa department pan' kegene toi piotopogigu, egu punpai so in the end tee ioikene tee ugunu mani tokasinoge un-urugu. Tee waka apakaroi tee pumm rogoipai. Egu noke <hesitation> training, akogo tee noke taim an apakogigui, officer gai training etogigui. Egu <hesitation> workshop, <hesitation> idea noke rilogupa rogarei, <hesitation> iko work apakareroge. work pugupa repio. <hesitation> iago bougainville public service taa nno kuago rilogupa, egu ee roikene work man gai nno kuago full etagui. Noke work <hesitation> aike dicipline; loi bikhet erugu egu kogogarei nagai first warning <hesitation> letter toi pei, egu opogino sigirai egu nagai second <hesitation> warning letter <hesitation> toi pei egu improve eruro mani touno improve erurogo egu continue erugu taa behavior tono meragu to taa <hesitation> warning letter opogim <hesitation> egu third warning letter opogigu egu touno improve erugu ako officer ege taa terminating etogimoru terminating etogino egu tee finish pay, <hesitation> final entitlement calculating etogino opogigu egu pei. <hesitation> Ako officer <hesitation> ege bukage tuntumoru or Mugouge regu egu tee departration cost toi improve erui, tee pogomma aike moving etarei, tee pogoro umm or pogomma ere districk, egu bougainville kesige tuntumoru regu outside bougainville regu pogomma gere districk departration cost egu tee pogomma gere districk piasi nomoto, four hundred kilogram toi. general order government nke four hundred kilogram toi punpoipeigu, egu tee pogomma aike property assert or wanem makuro egu tegere poga gere districk pei, ee outside bougainville gee egu within bougainville, taa lopa ta car or boat egu taa island nke regu taa boat foi punpoipogigu tee pogoro nissa or katres or tasman or motlock pei. Egu main land nke regu taa land transport, truck or ten sheeter tee pogomma aike makuro tee pogoro pepio. Egu work an-apokogiguine neke ee ioikene rilogupa recruitment, ee newpla officer waka ere government nke gere upupio, egere government service recruit erakegui ureita taa oke peguo advertisement keitako. Noke internal noke external, iko keitako turuge using etagui ako internal apal kuuge iopa bougainville kuuge. External apasi outside olo bougainville tu. Kesigerego ioikene toi apply etai. eg: ioikene rabaul girai or moresby or manus mt. Hagen, ako external ageve egu kuu tukoromoi egu apply etagu egu taa oke tuntuntu selection commity. Tee paigomma application uotopagu egu akoi selection commity egu rogakuro egu toi iko application egu toi profiling erakaro egu tee first possible candidate tee candidate meragu paigamittee first akogere possition fit etaine egu toi short listing etam. Short listing etanno egu toi ako letter apagom, ako interview rogupio. egu iko paigami egu toi interview ee upugu egu toi akoi selection panel egu toi interview etamno tee question amano ko toi job relate akogere waka peipeine egu answering etaio tee apasi. Ro ia waka rogiro change pake npoke toi apakei entano ton apagoromoi Or ia position rogiro aike entano tono tuntumoi pake toi apakei roge pake toi apakei taa ia aike improving etoropio or ia posssition rogiro aike noke mugupa creating etegui iau entano an apagoromoi totoge egu nagai mugupa. Tee question amanoko toi sinto piro egu ioikene paigamiku ta first candidate airaro ako possition egu taa ako toi letter opai apasi ro taa possition winning etei. Egu ako officer egu toi taa letter roguro egu toi respond erui. Ako letter apasi accepting etosi or rejecting eto si within ah time six minute oo kuuge six minute or kuuge touno nokaike apakugu apsi letter accepting etosi. Egu ako possition ako egu tai ako candidate egu rogui. ako taa work noke taa recruitment ia smoto anogosi: ako roi egu ugu egu taa space department pakere egu creating etoipagu egu waka erui. Ako egu taa public servant rei, egu roikene noke recruitment oposmei advetisement touno post courier or kesigere pinpoimoi Internal iopa within bougainville iopa bougainville oo kuuge iopa department oo kuuge, iko ioikene akou nternal kuge recruit etamoi okeu kuuge un-uru short term contruct. so short term contruct iko ioikene akou internal kuge unuru moi ako short term contruct aike time teumoi, "start time na end time" egu contract egu tee omitorogu egu tee performance ako nke roi officer regu ako officer mani pegu toi renewing etoi pai egu touno mani perfome erugu toutou renewing etoipai toi off erui puungirai internal recruitment teegere aike season uguo taim amanokogere ioikene ureita waka ere ponporukam. tai roi ninu waka ere ponporukum egu touno puum on opan. Egu akogere position waka erumo nagai moi keitako paigami ron rogu puum tounoke nko egu silopasi regu ako possition touno advertising etorogui. ako roi temo waka eeru munare pugupa ako, ako short term contruct hire etagu egu uro waka erui, waka eruro egu toi puum rogui. waka eregu egu taa performance egu toi Renewing etoipammo upiro egu toi public servant etai. Egu touno mani perform erugu ako short term contruct egu toi ending etai, egu toutou renewing etoipai ako officer egu toi terminating etagu moirui. officer short term gere touno public servant, short term contruct ere tuntumoru touno permanent public servant. Egu entitlement aike leave years or aike amanoko tounoke or entitlement tounoke tenmoru. Entitlement permanent public servant enino raagu toi rogei eegere aike leave, every two years moi keitako kotoiogu rogo tao rogomma leave toi ronrogei. iko tee normal public servant iko teuteum or leave years, leave years ago ee short term contruct touno entitle etasigai leave years ere iko nogu professional officer gai touno pulic servant iko leave years iopa ee nke permanent public servant. egu touno ee nke short term contruct. E short term contruct touno entitle etasigai leave years eerego iko tee nomoge un upimo egu tee egu advitsing etaro egu confirming etagu raogu, egu toi permanent public servant rei. Sirauirai ragu taa entitlement egu kulu etui. iko short term contruct or scc iko finish pay ogo tounoke teummorogo finish pay gerego touno entitte etasisai egu waka onitoinnai iopa upimoi. finish pay eragu public servant entitte eetai. ok ako recruitment nkere side sinto onogogi, esu tee waka noke anapasorosuine ee clocking clock out monitoring etorugui office ere, performance attendance public servant nke omoto pempempe, egu ee attendance ama koro penpengu egu iko warning letter on apammo ako ioi egu apagui roo toi change eni attendance tono mani pempempe. Egu iko attendance monitoring era kogimo itamino ama touno mani regu ioikene egu paigomma puum egu locking etoipogigui, officer sai ogo puum nagai toutou noke rogai iagere forthnight. egu tee office ere upuro complaine etai, egu toi apogim lai amo touno mani perform eninno taim amanoko gere puum iopa ronaogeguo roo tono wakai unuguo, ikote waka akogere muu noikei an-apakokuine Egu noke egu tee iko organisation noke nkonko-gigiei, like a, ego computer ere ioikene mimo kaikaigoto pogigui ee aike, la system onioto improving etoropio "aporoi!" Ask obeying system." ege bougainville gere system, bougainville public servant noikei egu papua new guinea public servant tu ogo noikei, so bougainville ege public servant keitako temunmorogo. Bougainville public service egu noke national public service tontoka, so ree rougai walca erogigui tee government nke service bougainville gee piotopogipio, ah, tee lunch egu tee malolo eromo, one hour sorry! Egu tee nno tano egu tee four o. clock konkomongui nagai work load ama ekeniea regu four, oclock toi ntukogino toi work erogino nagai muro ah! Nine o. clock konkomongui, nno tainolo nagai early komaro egu toi miro opoge waka an apakol ah nagai kosige toi ee wanuomi aapotosi nagai to exercise erosi, na pilai Egu muropu egu komaro, egu dinner redi erugu toi egu simaro egu tamugogino egu toi egu atugim. Akamo taa oke muu difficult, <hesitation> muu noikegere waka sinto openpio ugue fee ama mugaie nto taino egu outside minmingui outside minmingui, <hesitation> moresby nomoto or nagai rabaul nomoto, iopa iko egu mugomoto muu difficult day, muu noikei work bougainville gee sinto penpenpe ako nogu onogosinogu. thank you, mani